सिलाई मशीन मां दाईं तरफ यो ग्वोला रौंद लग्यूं, ते पर यो हैंडल रौंद लग्यूं। जब हम ते हैंडिल ते घुमौंदन छिन, त असल मां सिलाई मशीन कू काम शुरू ह्वे जंद। तेका बाद तीं पर लग्यां धागा अपने आप मूड़ि जाण बेठदन, कपड़ूं कि सिलाई कन शुरू करि द्योंदन। सि धागा ज्वो रौंदन सि सुंई से जुड़्यां रौंदन अर स्या सुईं तूं कपड़ूं ते सिलदि चि। चाहे एथर बे सिल्लं ह्वो, चाहे पैथर बे सिल्लं ह्वो, ये तरीका से सिलाई मशीन काम करदि।